Rikoriko zen̈y, anaty sain̈akà vônaloan̈y mizaha raha raiky karàha madikidiky àby in̈y zen̈y, de avy eo sôran̈ao karàha miova àby sôran̈ao avy eo <hesitation> karàha zen̈y an̈aty sain̈akà karàha in̈y oe.